A ja k'ui naxinanda kik'ui mexico k'ui ja kuacha ma kuacha ma tikja fae nga ch'an fae nga sué ma tikja ba'a tsi tikja najmire najmí chubajíre ngasundée tikja nga tikja nga kucha nga- nga ch'an ku sué ma ja kui nitjin kui nitjin xuku kui sa nobiembre disiembre kjia nga ch'an ma kjia nga ja xki nú nga kuacha ma nga ch'an kui nga kjua'áni nguije nitjinní kuitjas'eniña nu tjatse bixúujni kuitjas'enniña nguije enero tuku mentkuña kinguxáach'an febrero tukú kinguxáa ch'an mentkuña kjia ndibaní nitjin'e chu ndabakuajande xuku mayo abril mayojá ja jajenní ch'an kui nitjin kui nga kjia kuasande nga ja chu ndabání kui nitjin kui nga ja kuacha ma ngasundée najmí urajíre nga tratse ba'a tsichiya tratse tsanga kucha ma yufimaya fae nga yufima fae nga suéma fae nga ijin ch'anma tratse b'ajinre ngasundée nga kuacha ma tikja Kuinga ja kui tse nitjinga nga chu ndaba kjo kui ijin kjo nga nitjin'e ch'an nga kjue nu nga kjue nu sa ja kjia nga chan ma kuinga nga ja tjimaniña basen sa'e nuni nga ja mayo abríiníjan ja já chu ndabani kui nitjin ja chu ndabaní kui nitjin nga najmí urajíre tratse tikja nguijema kjua ma kuacha tjin k'ui ngasundéjni k'ui jin kuinga ja kikjua kuacha tjin